Ma viyi akudu kiya china kari maviyi akutu kiya salana sallah manaya achina kari manaya asiya siri sum ga gayari ngusha ga giyari iviri ginyi ko ma muthupi ashili gu uthuri da usi aga shili ga sikari aga muthupi ma muthupi kira ayi magu ayu ga ahayi magu ayu ga mayi arathawar kuvan apukunyi dugu asukanda yauwa usi aga shili bari gura lapiya bari ngusha lapiya. To ulurigu ngusha nakuma mayu asikari aga mulun kushu ga mayi su ma laturi sallahna ga siya sallana sallah gu sukuma thur giyi gu amuda thuru giyi ivu ma ngusha guyi ashili usim ngusha duju asuka ngusha unhum du ngusha ku ngusha athawamgu ku nayi asiyi kunayi asiyi sikari kaka ngusha kunayi akurami ma hagu ana gu asibiri uwu ga tana dufu. Madu asallant sallah taga mdu ali unbu’a undu abida su mandu abida ma viyi konkudu. Maga aga duna giyima ga ahidu du viyi ga sallahaa sallah ga ayi aduwa. Ku iju anayi sala anu ngusha ga hiya giyi su magu abira pida magu apida ma viyi akadu ga sallahna sallah ha zuwa zuba ga umbun uwu ga giyari kigiyi ga afiya ngusha aku layu ma suri sum ayi aragu kusha ma gu awayi unu kuyuna abir kija dufu dugu aska muban maja kirayi kuma aya dufu akuri dufu asuka mulun to du mulun ba komai jau ayi mai du muluh asukari sai ku ga akuba giyi Ma viyi aku dusu aban dugu amulu ga achina kan giyi ga giyari ngusha ma muthupi ashili usi aga shali dugu guthuri muthupi ashili usi aga shali dugu guthuri muthupi gamayi siri inda anu muthupi. Ku muthupi nda ga giri iyimi ganayi anu muthupi ku muthupi asari sai ku nayi asikari aga muthupi. Sai ku nayi aguranyi. Ku nayi agurayi ku nayi agurayi agurayi. Ku muthupi ara hiya ma thur guyi ayi ga amul thur giyi alu duki ga ahana ku ga hanaku ga haku hark u bichi ara tudu. Magu ahunguni su ga apida giyi azaya. Magu ahuda su ma hagu anari ga luyadu gia undagiyi iga gobari ubuwa kip ginda giyi koda abashakan mai ndur anayi mad ivi lapiya jan du mdu agu mura akidu lapiya ara ija usim mura akidu lapiya ara iju usim ngusha jan vuri ashan ku dani ki jayi muhumuri amzuri sa mur akidu lapiya ka iju cewamur lapiya iju awamur ivir sala iju adu iju awanda lapiya anu ngusha iju anada lapiya anu ngusha. Ku iju apahuwa lagu anu ngusha nadagu ko afumari ko ufunari ko taguri tagu ko taguri ina ko aku nsuka ina ku iju anada lapiya ku iju anada lapiya ku iju suri iyi tur ka iju awanda iyitur. Ku iju ahadar inda kaka mul sapu mul ngu manage ku iju ahadarin da ka mulun manage agu. Manage asuku anu mulu jan du mulu uthu usim ngusha iju afubarka jan ashina Nyu kala sungiya aguri yu asum sugiya ko usukuwar ma yusum mayaguri sumusudaga yu asum yu aga su tuku pampam mayi dugu unumdu anga ayu yilayi mai. Nayi ngushari afayi ku jan amul zab jen ancha dufu pampam abashikimai ko dufu ya awathawi sugiya nya asari ko kara aga mbula yu athuri sugiya. Yu anu abiri kukuya ayi manage anuda mai kukuya munagu anu da mai yu amulu thur sosai. Suri damiya da ayimai. Ngusha kunayi inda dalapiya nayi ma kunayi asini sun dubulu akowa ku nayi amul sun akamata kaka bul. Aban ja ngusha to ma viyi ashudu ma viyi akudu mayu aturi dufu manaya asiya ma yu anayi anu ngusha manda asiya. Ma muthupi abu kiya ahuwa dufu anu muthupi ku muthupi ahiri kunda asiya ma thur kura kudu mandu kura kira ayi.